खाना हम्मर शरिरके तहिन बाहुत जरुरी तत्व रहता कहिकी खानाके भरमे नै हम्मर शरिर आउ शरिरमे चहना अवश्यक पोषण पुरा कर्ता । अइस्तहिं खानामे स्वस्थ्यखर खाना, ओर्गानिक खाना मजा रहता । मोंके मन पर्ना खानामे दात, भात, तेना, आलुक कुच्चा, रोटी, खिर, अन्दिक किसौला भात, ढिकरी, तिल्हा रोटी आउ अइस्तहिं नास्तामे मन पर्ना कहलेक म:म, चिकन चाउमिन आउ सेकुवा होइल आउ अइस्तहीं करके <hesitation> फ्राई राईस यी महके मन पर्ना खानाके परिकारमे परतियाँ ।